بنگلہ دیش دی تاریخ بہت ہی جاندار بغاوتاں دے نال بھری ہوئی ہے، ایدے دی تکنیکی شاہکار وِکھائی جاندا اے۔ تے ایس دی راجدھانی ڈھاکہ اے۔ بنگلہ دیش پہلا بھارت دا حصہ سی پر انیس سو سینتالیس وِچ پارٹیشن دے بعد۔ اس دے بعد ایہ پاکستان دا پُربی حصہ بن گیا، جِس نوں پُربی پاکستان کیا جاندا اے، پُربی پاکستان تے پَشچِمی پاکستان۔ وِچ کار بھاشا دی، سانسکرتک تے آرتھک مُڑاوٹ سی، پُربی پاکستان دے لوک بنگالی بھاشا نوں پرمُکھ بھاشا بنان دی مانگ کر رہے سن، انیس سو اکتر وِچ شدید وِرودھ اوہدے نیش تے پہنچ گیا سی، جِس توں بعد بنگلہ دیش آزادی دی تحریک دی شروعات ہوئی، مارچ انیس سو اکتر وِچ بنگلہ دیش نے اپنی آزادی دا اعلان کیتی۔ وَدّ وِچ بھاری ظلم ہوئے، پر مُکتی باہنی آزادی پسنداں نے بھارتی فوج دی مدد نال ڈٹ کے مقابلہ کیتا۔